Kaulana hoʻi ka ʻaeko, ka ʻīlio hae, a me ke kaʻupu i pili a noho me hoʻokahi wale nō pili koʻolua no kona ola holoʻokoʻa. He pōmaikaʻi kēia i ko kēia mau holoholona pili ʻoiai kūkulu ʻia ka pili no ka mālama ʻana i kekahi ʻohana a he ʻano hoʻoulu lāhui.